Al'ada diina, be vindi. Be yidi hala vindi masin, bedo vinda defte be habaruuji duddum ngam ummatoore janga nafa be. Bedo jogi diina mabbe bo masin be wala fija be diina mabbe sam daga bikkoi be maube mabbe pat.